Kitijan ta kini kui nidati, to toda xaini mas que nada xaini xaini kinikui nridati tá, xanti kati nra chitón ka ta kixoti nida nratón ka ta kixati xhikoti xhikoti ta netia xanti hu u um. hormiguero ti yaviti ká jan neti nida tó kitijan ta ho o on. du nra yitón jan xikoti ta ña jan danritia yaviti ka tá jan kaxhikotia ña ka xhixhanti.